Nantquie na nnquiaanaꞌ na jnduꞌ cantyja na tseixmaⁿꞌ na tsꞌaⁿ ꞌu luaaꞌ tscotantsjaⁿꞌ na jndyeti chiuuwaa na cwilaneiⁿ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ joꞌ na cweꞌ nntꞌiuundaanaꞌ ñequio tsjaaⁿꞌ luaꞌ na mayati na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ na ticwa meiⁿncwii nnom ta̱nda meiⁿcwii nnom seitye na mayuuꞌcheⁿ na cweꞌ nntꞌiuundaanaꞌ ñꞌeⁿ tsjaaⁿꞌ ntyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ luaꞌ cwii nnom chiuuwaa na nluiinaꞌ jeꞌ mati nncjuꞌ ndaatioo ndoꞌ nncjuꞌ nmaⁿꞌ tscomeiⁿꞌ ya ya nda̱ nncjuꞌ joonaꞌ jeꞌ nntyjeꞌnaꞌ cwii qui minuto jeꞌ nntsꞌaanaꞌ na wii ndaatioomeiⁿꞌ xeⁿjnda̱ mana ya jeꞌ nlcwaꞌ joonaꞌ luaꞌ cwii nnom. Mati tsco na jeeⁿ ya cwiluena na nntꞌiuu na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ na nnteijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ joꞌ tscochjoom cantyja na wiinaꞌ mati majoꞌti juunaꞌ tomti ndaatioo ñequio tsjaaⁿꞌ naquiiꞌ xeⁿ na jnda̱ tꞌiuunaꞌ jeꞌ nnda̱a̱ na ꞌu na nntioꞌ ta̱ta̱ nacjooꞌnaꞌ na nlcwaꞌ joonaꞌ mati juunaꞌ jeeⁿ ya na nnteijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ ntyja ꞌnaaⁿꞌ na nntsꞌaanaꞌ na jneiⁿ, cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na ya na nnteijndeiinaꞌ ꞌu joꞌ ndaateiⁿ ta̱reixa, ndaateiⁿ ta̱reixa jeꞌ joꞌ luaꞌ lcuundyuꞌ ta̱reixa xeⁿjnda̱ nntyjeꞌxcweꞌ joonaꞌ jeꞌ ya ya ꞌndiindyuꞌ nncjuꞌ cwii ñequiee ta̱reixa xeⁿ na nntsaꞌ cweꞌ cwii jarra chjoo jeꞌ ya ya ꞌndiindyuꞌ juunaꞌ xeⁿ na jeeⁿ chi ta̱reixa ya meiiⁿ ticjuꞌ tsꞌaⁿ tsjaaⁿꞌchi chaꞌ na tintsꞌaanaꞌ na xeⁿ na nntsꞌaanaꞌ na quiawaa ta̱ ta̱reixa joꞌ nnda̱a̱ na nncjuꞌ meiiⁿ ñecwii xjotsuaꞌnaaⁿchjoo chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na ya ya ꞌnaⁿ na yati joꞌ na ticjuꞌ meiⁿchjoo ndaatioo cweꞌ tomti cweꞌ luaꞌti na nncꞌuaꞌ joonaꞌ chaꞌxjeⁿ na ndaateiⁿ ntyja ꞌnaaⁿꞌ ta̱reixa.